Bueno jinhä äjtyät ntäjkojmä hay vece mpintatzäkpatä äjtyä ntäk por que hay vece mesyku kenpa, nta nta wäko kenpa, jikotyät mpintatzäkpa äjtyät ntäk, hay vece cuando mpintatzäkpatä pintura de nä'pi'k, usatzäkpatä yä este nä' ja'kutyä agregatzäjku je pintura, ora cuando usatzäkpatät pintura de aceite jenä jujyampya'ntät je tiner ja'ku agregatzäjku tinerjik ja'kutyä musu pintatzäkä, hay vece mpintatzäkpatä brochapi'k, hay vece mpintatzäkpatä este rodillupi'k, jejtzyetä a este jejtzyetät wäntzäkpa äjtyä ntäk ja'ku mas pänkenu.